Wuloo, wuloo maakaŋo ka wara suutoo la, a ka wowu, a ka wowu le. Faloo fanaŋ, wo fanaŋ ka, maakaŋo ka wara suutoo le la, a ka kuma.